والله المكان إلي ما زرته من قبل وأبغى أزوره مرة ثانية أعتقد نيوزلاندا لأن هالدولة فعلا فعلا أتمنى أزورها قريب إنشاءالله بإذن الله.